راح أفضل إنه أفجد السمع، لأن البصر هو اللي يمكنني من رؤية العالم من حولي، والتفاعل معه بشكل أساسي، فالحياة من دون رؤيا تكون أشوفها النسبة لي بتكون صعبة جدًا، فأنا أحب أني أستمتع بجمال الطبيعة وجمال الألوان، بينما إنه أفقد حاسة السمع يمكن أن يكون مؤلم، لكن أقدر إني أتعلم لغة الإشارة وأستخدم الكتاب للتواصل.